Салом, бубахшед, ки шаб нороҳат мекунам. Ман медонам, шумо шояд истироҳат доред, вале садо то хонаи ман мерасад. Илтимос, оё мумкин аст онро каме паст кунед? Фақат то саҳар хуб хоб рафтан мехоҳам. Ташаккури зиёд барои фаҳмиш ва эҳтиром.